Megye dzi dɛ dza mebɛfa nye sika. Osiandɛ sɛ mefa mber tsentsen na mennya sika biara a na ɔkyerɛ dɛ enyigye biara mmba w'abrabɔ mu. Na sɛ ber no sua dɛn ara na inya sika dze yɛ ma epɛ a w'enyi bɛgye na akɔ w'enyim wɔ abrabɔ mu.